أكتر صفه حرفياً بتخليني أي شخص أحب اتعامل معاه ، الاحترام ، الهدوء ، الحنيه تلت صفات بتخليني خلاص الشخص ده يعني أنا عايزة اتعامل معاك غصب عنه ، عايزه اتعلم منه هو ازاي قادر يحافظ على التلاته دول